اه في ليلة من ليلات اه صيادة. اه وهي الصيادة ابي عزوز اه كبيرة، اه وهي ماشية القد اه شيشة وسط اه رسالة، لما في فتحتها لقيتها انها عبارة عن خريطة اللي كنخ مدفون في بعيد، فقررت رغم سنها الكبيرة انها تخوض تجربة جديدة.